Sɛ merenya akwanya ekedzi afe wͻ asaase kɛse bi do a, ndzɛmba enum a medze bͻkͻ nye nsu. Nsu yɛ adze a ohia ma nyimpadua na monnkotum akɛtsena hͻ a moronnom nsu. ͻtͻ do ebien yɛ edziban. Edziban so ho hia papaapa osiandɛ ͻwͻ dɛ midzidzi. Ebiasa yɛ ntar. ͻwͻ dɛ mesesa moho. Mehyɛ atar a ͻyɛ fi a mobͻworow na m'ahyɛ fofor. Anan so yɛ mo "phone". Medze botwitwa mfonyin a medze bɛbaa abɛkyerɛ sɛ mesan ba a. Buukuu so yɛ adze a obenya osiandɛ mebɛkyerɛ ndzɛmba pii wͻ do.